Cërcherìu dë fe capì a le persun-e che sun pa ün can, ma üna persun-a, giapu, lëcu, më fërtu contra le gambe d'le persun-e e d'autre coze sarìu pa coze fe perché al e üna coza propi drolla